Ilma piimäldä saat tetäq ijätüst viil mahlast vai sis määntsestki, ma ei tiiäq, mis nä ummaq, kasvopiimäq. Noist kah vaest saat tetäq. Vai koorõst, kuiki kuur um kah piimäst tett.